هو المفروض الأتنين مع بعض يعني، بس لو لابد من واحد بس، فالنمو الاقتصادي هيخليك مضطر كدا كدا تحافظ علي البيئه فخليه نمو اقتصادي دا كدا كدا هيخليك مضطر ان انت البيئه بتاعتك تبقي نضيفه والا مش هتقدر تنمو لان الاتنين مرتبطين ببعض فالأولويه للنمو وبعدين الحفاظ علي البيئه كدا كدا هتيجي يعني.